कार सुनके मनमे बहुत कुछ आत हएँ । व्यक्तिगत रुपमे कार यातायातकि एक प्रमुख साधन हए, जो यात्रा सहज और हल्लि बनात हए । आधुनिक समाजमे जा सुविधा स्वतन्त्रता और गतिशीलताकि प्रतीक हए । गांव और दुर्गम क्षेत्रमे कारकि भूमिका झनए महत्वपूर्ण होत हए काहेकि सार्वजनिक यातायातकि पहुँच ना हुइ सकत हए । संस्कृतिकि हिसाबसे देखओ तओ कार आर्थिक अवस्था, रहनसहन और प्रविधिकि विकासके फिर झल्कात हए । रानाथारु समुदायमे कारके कभिकभि सामाजिक प्रतिष्ठासँग फिर जोडके देखो जात हए ।